Ɓurani kam ko ɓeydeneede tuma e diine kaalis. Ngati so heɓi tuma, aɗa waawi waɗde ko heewi e nder kaaɗoon tuma. Aɗa waawi hay gollude ni keɓa kaalis. Kadi kaalis no heewiri fof ina waawi gasde. Kadi neɗɗo haarataa ɗum. Tuma noon, so a heɓii tuma, a heɓii ko heewi ngati maa waaw wonde ko jiɗɗa fof. Njaha to mbelaɗa fof. Ngonnda mo mbelaɗa fof.